Laa' re' reh natz'ajam achii' natz'ajam ab'aaq taqee' y je'laa riwii' kurik y riwii' ja'ar este je' salud panaa panachii' y pan ab'aaq